Emon we ari irisa ngere me emon me ugbabhara emon we ighaha nyeyen iromi deene, iromi deene gee esasa enon ugbaghara mme igha emon we ighaha nyene ee iromi edubo idai mme emone nghara we ari isaa ngee. eme emon ari we sughmen isahi immang iyeri mme emon we igha mme mme akep kep amara, amaramme amaramame agwee ashin me ime ighaa ime igha emon we ighayene me emon ususo we gha ugbaghara me emon ususo we gha ugbaghara we agbana asa agbawu akom, agbane adam enom ewe me wmon we ineri deene iremwe arem awowen areawowen ano ashin ashin asaa ase oven we ire owoga gee adon gee ammang emon ugbaghara asa oven inep mme amuma shin, emon ugbaghara me emon we ighane yene iromi deene agwe ke wani ano areme eke kep ama ano wenge mme ugaghara arisune nne ebe kep me ebe shin emon ugbaghara me emon ewe ighayene ari reme idan me biang ari, ari mmara mmara ivuu gwunime ari me kevi kevi ke wani ano are me eke kep irene ughara we ighaha ugiee ani ari jee nwet igee kep me imusu ughara idit ari deene ughara ugee edu ari ngee emon ari ishin nwe me emon ano idohi ishi emone ugbaghara mme iseme ke imie ebe amari azodme ke imme. Mmon ususo we ari komo me emon ugbaghara <hesitation> emon ususo we ono idari ma ari me emon ugbaghara emon ewe iromin deene isomi deene ke edadan mmisu ammang ughara nghara ari usene nne saba adan emon ew. edadina ono we agaha anegen ebe agee uwet mme ebe kep mme akep obe kep me ejek ejek ete iromi ete evivi ebe amama ete mme akavi emon ugbaghara mmebum eree ke ikpaiha ke ano eyen ke ano eyen azangha nghara agwee emon we igee edodod nne emon ugbaghara agwee emon ewe ndo ani eta me emon we evevi deene immang me mma imimi kep biang ari ano ari we aree rai onyima we igaha nmeye ebe emon we nna ammang adan me enya ano ebe sa ebe kuva edadan. Ari ige sa oven nnehe uren ge ozoi ugbaghara uten gee ozoi igabe echi ari gham edaidam urem gee ozoi me gee igben me urem gee ozoi me gee igben me uren gee ozoim ari mme gee ishi eduk oh ari igham urem gee ozoin ari mme gee igbe ari igham urem gee ozoin ari urem gee ozoin we usune nne nsa nfiet edak usa me ishi edok ishi edok nsa me ishi edok ishi edok me orem we igha yene irem kweni ke igbon agwe ireini kweni ke igbon agwe ireini kweni ke igbon uwe me mgbe edok we ari isege ozoi inihi ari sume mme edok edok. Igham edaiden orem gbe ime ari irem before edak awe idok ase edok gee ofo itat me ofo iuim ofo umuki jeni me ofe zop inep nne age dok edok nwe aseye so irem ari irem urem gee ozoin we ari tene ishi edak ke ishi edok nwe ire ke inug gee inug ke ikpoge ke ikpege ano ewe nnafieto eduk gee onun gee odumee ishi edok nwe mme ano wee ayina edok ebe ari onum agwee onun ekpa ozoi ugham onun we unum onum edok we ighayene me uyina edok awe onun e Biakpen ughen agba onun we unun ivi ke uso, uso efia uso uwe mmigha efia ukpan izom we igha efia ano kpoo kpok inep mm ebe rem owun we mme ishi edok ewe ire echi ivai igham wari eteme asoghor igham wari etene ebiang eso ghor mme mme fiet eduk irem iremi egwe then edok ishi onyina mma edokgha inik rai ozom onum ewe ite gee uyio iremi izan amanghi edok aah annang ashi nyio Biakpan ayeni wo ugbaghara ayeni wo inep nna ebe ashi wo idok egwee ano mme nna anum. Onum ewe iremi izang egwe mme ike agham onik mme eje ozoma egee ammang edok gha mme gba ike ishi onyina mme gha mme gba ike ishi onyina mme gba ike edok ishi yio. don ewame isani ofo we idorime igha ofo zop nye. Eviang ebe ate mme eviang ano bana mme ike edok we ebe ana tene eviang me ike nni nik ebe ram gba onume kpoo kpok iremi gba onum kpoor kpok kpang nge nne irem then eviangwe ishi onyina then mme ikeye ishi edok then ikeem ikem omo izom mme kpa onum yidahi ke Biakpan ke ugbaghara before ari yia ete ise idim igou oven gee igbon evain igham edaidan onum we ini nun adaidan onium we ini nun to gba gee inuk ew igwaa igbin ah iniwi igwaa igbin agwee <hesitation> togba evang egwood ozoi inuke igwaa igbin anuki agwaa igbin egwee agee zep ozom onum ee Biakpan ozom edok izeri egwee izom ifara ma izom ifara egwee gee ima gee ima ano gee eno ee. <hesitation> Ano ete ima atene enya ebe ano imawe biang ime we ebe gee gee ozom ebe, ebe agee afak mme, afak mme ke ono ke ono, ono ono egee ugwa ughanra igon then ebe afakme agwee izom imaghama izom immagha egwee ano awa zep izomm ezivi izom agwee togba ofe ivai mma ofe itat then too ofe itat mme ofe inihi iya izom iree ebe see ogon, ogon ese gwee <hesitation> nisena ogon ese gee ozoo ini ikim edaidan ee ozoo ikimime igwee ebe gee afat igon agwee. Ano obie aja mme nya igon, ebe aya igon egwee then aho bega akpangha age igona agbe nge akuva itun oven agee ozoma but igon ite nya agee atun oven. Ano obie aja ashi wo gai biakpan ashiwo ano obie aja emm <hesitation> ete Biakpan then mme ike ere igon oven then ke e omo yee <hesitation> ukafara ighaha yeme mme oven ano gwood igham gbaa ikpaa deene. nge Biakpan inaghama arem mm ome we igha nneyene ike rurume mme egbogbo igbon ebe nnamerei ipa biaka ari, ame rai ipa we kwu ke edaiden igbon ete ebe ayene ebe ame vai ipa avu ebe avu agwe, ivuu me gbum ishi ebe avu nye ari ibe we eree gairen eri gham eee ari gham ge adon nneyene ebe agi amang oven vai ipa avune ari edaiden ebe anamang oven deene igot amang emuke shigi shigi ammang igon edeba oven oven kpoor kpok rai ikpai avune ari edaidene ano be ano ebe agham cogbog ebe nna rep ugba avuhe akaka ebe avuhe asaso ebe so ebe ana vai ijack adom edaiden ebe amang biang ebe ana vai ijack adom edaiden ebe amang biang ebe ano wo agham eee <hesitation> biang ranyewe asak mmono ranye ammang biang ebe avuu ano akwa yen ano eyen ano kpoor kpok edaidano atene mutting ee ren egwu gwu ren <hesitation> eoan ebe ajeek aowen nwe wakai ewe mme waka ewe then agha ke egbiwe mm egbi irome adom ano gwood nna shime ke jeni. Egbi iroma adom we dai egbi nwe ive eruk egbi uwe mme egbi irome adan deene so oven yidahi we ire ge ugbaghara ke irem oven ari me ese ono ugwu ewe imra arima <hesitation> ari imarima mme ini ari me urum gee ozoi ari urem ghe ozoi ari mme ase onodum igwu ono we udai wo onodum uye mme asaso yo mme akaka yo me onodum ke sani yo mme onodum ke nyo, inep nwe ase ugwu ase ugwu aseme ugwu ugwu ashini ghame ari nne se anadum ugwu deene me oven we ari kevi me ovenwe ari imara imara iyen mme ehee obie ono use onoden ugwu gee aghaha obie ono wani uvei agha onodum sewo gba ugwu so edaidene oven igot deene we ari nne rem ke Biakpan deene mme igee nwet ke ige nwet igham egbi we biakpan <noise> ugbaghara mme kpaha ke yo kpeni we nsume isanehe mme omo isak ke ugbaghare ari igham uduk ari we ari immang isak ee onenewana or igben onurun oven ususo me isak isak ari mme ono me saa ono uyewo ono me sak ono uyewo gee efigwega asaso aghum sak ugwuga uyene ntak we isu asaso ono usak ugwuga uye ono mme mme uyini imerenwe. Ike ari nne sak ariari edaidene imeren ebe ara sak ka utak utuu we ebe eee imerenwe mme eyak imeren ebe ono ugwu mme see ebe we ure nna rem ovuk oven ayebe so isak mme oven we iren deene ke ikpaiha agwee ke egbi we ano gwood ishi, ushi ke isak ebe me azai eyewo mme oven ee ano gwood apapa me uvume ruma amama me urume ruma biaka, anaduma ana dum imme ana dun ee sani anyauruure rumawe ogbog ebe gwood ire ghame aremime agwee then efin ure ke efigwega asaso ono usake ono unye mme jeep oven ugwuaye nye gwanme then gee ugwaga asaso mme udo ita wan ike akawa otu ke imieren ewe wo nsume nnyene akwa ruiwe ke wani ivenena obie ivene obie ke uatak oren irereven ewe irevene nye onurum ishiga gee ugerume uyem ugwuga we uromime ughiga uge udo asaso mme ane ame uge isak ugwuwe yene uromime iwe ama ughaha egben ama or ebe avai onuk ke dem jeni me egben me odai eberam ee ebe ghama ren ogbg ebe oven we asaso mme ughom ereren ke ote omo ewe ke wani awo odo eta kweme asak ebe wo oda eta ama uga ama sak mme or zei me me ebe ayewo itigi. Ebe ayewo itigi iromiwo am coutin age uso ghame ite wo iromi ashiga then iromiwo gbane yene agee isak ugwuwe ke egbi we asasa aye wo itigi nne akuba asek aku sak egwua ene ugwawe asak ebe mme yewo etoton ebe, ebe asa agbere wo ke izom then oven we inep nne irem oven ususo ke isak ugwuga ke biakpan oven we isune nwe gee ren ee apapa ugwuga ashi ran apapa ugwuga ashi ran apapa ugwuga nwe amang azama mme etig age eta uwe azagha nye age mme erema azagha mme apapa or amama azagha mme ano sani ani ani agee rene asaso ugwuga nwe asune esak asak nye age arem ushin nneyene gwuame ewe uromiwo asume esak esak then ayene etig uwe agwee ani azazei agwee agbemi ni me ugwuga ani ayema gee aje ayen asere ano aghum before udo wo esak asak then uyeni ano ani ugwe oven we idorime mgba ani atoni set ani adom ugwewe ani nwe agee sani ebe uwe yani nwet asok oven we ani arem sami ewe ani agee itoho etigi anom orem beni inom oven ugwuaga mama we aka ono mma ye aso ono. Mma ye biakpan ku uso ani mma seme then ani agham ugwuru agwee efia me ano gwood nwa shin oven imieren jeni ishi mme irem ku uso ke efia itoho etig uweefia itoho etigwe mme efia we ighaha nyene em nwet ewe ebe jecki nye asei oven we adebe to gba etig ee mani igbu udaa igbu oven we ammang aye ano saniwe <hesitation> nne etig ee nghara mm etig ee edodomo mme efiame efiame mme ike ano ashinase efiewe agwee ini gbo ano edaiden oven.